Mayë yë tu'uts ja xi'i, xi'i yë tu'uts jo'ot këkpë ti'i wa'anëp në ko'o je'e xëjk naj myaj këwanyë, në ko'o je'e kanë myaj këwanyë o në ko'o naj dun nëmëj nëmayë pues sopa je'e jedun xodotëp, a yë a'ax dun nyënëmbyë sarten jue yë wanëp në ko'o t'sëdyutë naj xodotanyë në ko'o ti'i naj pakyë este, mëdyë naj dun wentyë madyunam, ko'o najtyë dun pakya wi'in xodojnaxayn, tyam t'saj kat'six muk xodojpë o este ko'on, ti'i jedun wentyë je'e jedun tyumbë a bi'i tu'uts unkë chyukpë jue a'ax je'e wyambë në ko'o jokx në najk myaj jokx pëkanyë o pë kaj t'soy najtyë ti'i myoj wit'saynë, je'e yë chyukpë dun tyumbë.